في العادة نحاول ديما نكون مشانا كي نقولو نتفاهمو على وقت نوصل فيه اغلب الأحيان كي نبدا واحد نوصل قبل الوقت. كيبدو معايا صغار ساعات ياسر نوصل بعض الوقت انا مش بحي الزمن الكبير معنتها مش نبتة برشا برشا لا لا متعم نفوت درج هيكة درجين مش اكثر انسانة يعني نفضل اني نحب نكون منظمة اي وانا انسانه بنك تيال في حياتي.